یہ ایک دم دھماکے دار لسٹ ہے سپورٹس کی۔ فٹبال، کرکٹ، باسکٹ بال، بیس بال، ٹینس، ٹیبل ٹینس، والی بال، بیڈمنٹن، ہاکی، آئس ہاکی، رگبی، امریکن فٹبال، ہینڈ بال، سافٹ بال۔ یہ تھے بال سے کھیلنے کے۔ اور یہ جو ہے مار دھاڑ والے، ماننے کے، جوتے ماننے کے: باکسنگ، ریسلنگ، ایم ایم اے، جوڈو، کراٹے، ٹائیکوانڈو، کِک باکسنگ، سومو ریسلنگ، فینسنگ۔ اب گاڑی بھگانی کی: فارمولا ایف ون ریسنگ، موٹو جی پی ریسنگ، کارٹ ریسنگ، سائیکلنگ، ہارس ریسنگ، ایتھلیٹکس، رننگ، سپرنٹ، میراتھن، اسکیٹ بورڈنگ، بی ایم ایکس بائیکنگ۔ اب یہ کتنا دم ہے وہ دیکھنے کے لیے گیمز: ویٹ لفٹنگ، پاور لفٹنگ، باڈی لفٹنگ، باڈی بلڈنگ، کراس فِٹ، اسٹرونگ کمپیٹیشن، پریسیشن اینڈ ایکیوریسی کے: گولف، آرچری، شوٹنگ، بولنگ، بیلیارڈز، پول، سنوکر، ڈارٹس۔ واٹر سپورٹس: سوئمنگ، ڈائیونگ، واٹر پولو، سرفِنگ، سیلنگ، روئنگ، کیاکنگ۔ ایڈونچر ایکسٹریم سپورٹس: راک کلائمبنگ، ونجی، <hesitation> ماؤنٹینئرنگ، اسکائی ڈائیونگ، بنجی جمپنگ، پیراگلائڈنگ۔ ای اسپورٹس، چیس، کیرم، ٹیبل ٹاپ گیمز۔ یہ تھے کچھ 59 پلس سپورٹس جو الگ الگ کر کے میں آپ لوگوں کو بولا۔